La mieritseritsy ny teny fakasitraha iaho o da gny tonga atsaiko ao voalohany ny olo manao soa ategna regny isaora akasitraha gnolo manao soa ategna